Koo ñu´u, viio ñu´u, je nanani koratija núu nouu io nouu kanu io natu vina io ya´a ja kui ñu nujiki yachí, io laguna ja kaka laguna yuchaa kaa ji ñouu kití nanani kití.